<noise> Nyimpa <noise> kor a oebotwa m' a m'enyi gye no ho papaapa yɛ <noise> <hesitation> Ɔsagyefo Dɔkata Kwame Nkrumah <noise> ɔwɔ mu dɛ <noise> mammbɔto no dze naaso ɔno nye obi a ɔgyee Ɔman yi ne faahodzi ma n'. Wɔkyeer no to m', ohyia nsɛm bebree naa no nkorɔfo yii ne mae <hesitation> naaso <noise> otumii koe a gyee ɔman mu ne nyinara sii hɔ. Ndɛ, ndwuma ahorow a bebree a obuebue da ho a wɔ hɔ. Bi koraa wɔ hɔ a nkyirmba yenntum annhwɛ do yie. Ne ndzɛma a ɔyɛe no ɔma m'enyi gye ne ho osiandɛ ɔma muhu dɛ <noise> <hesitation> adasa biibiara a yɛde hɛn eni besi do biara a hɛn nsa botum aka na sɛ ɛwɔ biibi yɛ a, yɛboa wo man, yɛboa wo nkorɔfo na sɛ enyimeyim yi a wonnhu wo ho mfaso mpo a daakye wɔbɛkae wo.